I grew up in a tiny village in upper nimba call dolley town, gbelegea district, nimba county. Few months after my birth, because I was born on may twenty- six nineteen eight- nine, few months after my birth the liberian civil war started. Prince johnson dem and samuel doe dem, they got in their dealibah, they got in their petit, they start fighting my ma and my pa took us to ivory coast, we went to siworley dah ley place we wor egg until the un- n people, they come they started giving us bedsheets they started giving us food so my young time coming up, I was born in a war environment. I nah enjoy nothing, we suffered from one bush to bush, child wer suppose to come up and grow in good condition, where you will be able to learn fresh thing, we learned war. We learned fighting, how to kill people, how to use gun, it wor nah good lot of things happened along the way. We can't talk it now becor war crime court coming, we nah want to be showing some people so when I wor coming up, it wor nah easy, things was tough and when we came back from ivory coast, dah trap we wor setting to survive. It wor nah easy.